يا خويا كون جيت نقدر نسافر للفضاء بصح ما نطولش ونرجع، هانروح ندور نضرب دوره نهز الكاميرا معايا نصور عندي اخرين جماعه نعرفهم مداري يقولولي الأرض مسطحه ومدوره نظل نتناقرو عليها، أيا نروح نضربلها فوطوات وفيديوهات ونجي هابط نجري خط نوريهالهم، نبارطاجيها في الفايسبوك نبارطاجيها في اليوتيوب، نبارطاجيها في الأنستغرام، وين نلقاها نبارطاجي، انبارطاجي نعرف غي المشاركة، من خص المشاركة ما نعرف حتى حاج،. بارطاجي وكبس.